Ñy sakafo nandesiny ñy razako aminy ñy kolotsaiko teako: -Ñy katokatoky aminy ñy kabaro misy ronono, -Ñy ravim-balahazo aminy ñy kapiky, -Ñy tsaramaso, -Ñy fotitsako aminy ñy kabaro, -Ñy tsaborida, -Ñy pakolila. Rezao ñy sakafo nandesiny ñy razako teako.